Jari injo kanrea, kanre-kanrea nu ripasilau'a <hesitation> <hesitation> kaluku, <hesitation> bansa punna bajuki ekari. <hesitation> kari jangang, <hesitation> kari <hesitation> nangka, njo bahang dasarna njo kaluku, kaluku paru'. <hesitation> rie' todo' lahara <hesitation> puso, kaluku todo' injo na pake. <hesitation> lahara mata, kaluku todo'. Punna dumpi nummakeya <hesitation> anu e kaluku, e bansa onde-onde, <hesitation> roko'-roko', <hesitation> roko'-roko' lame, <hesitation> roko'-roko' cangkuni'. Injo ngase' injo bahangan dasarna njo ngase' <hesitation> kaluku. <hesitation> punna punna <hesitation> baruasa, injo baruasayya battu ri kalukua. <hesitation> rie' todo' ri kua <hesitation> dumpi sibatu. Injo dumpi sibatua, <hesitation> bahannayya ya golla eja, ekaluku <hesitation> punna talarie kaluku, tala jari i. E deppa, injo nikua dumpi deppa yya. E battu ri <hesitation> po anua, ri poko' <hesitation> apasse injo? Inru'a do. Tangnga-tangngana inru'a rialle. Nampa ri <hesitation> anu, nampa ri <hesitation> pasianu rung kaluku. Injo punna njama, pahaji nikua deppa punna rie kalukunna. Ka tania deppa arenna punna talarie kalukunna. <hesitation> apa? Baruasa, ere anu ji yya, golla eja. Ri <hesitation> pasianu naung. E putu. E putu to' intu kaluku ji na golla eja na parapulu pute.